مش خبير في زراعة الحدائق لكن عندي اهتمام بالنباتات واحب اشوفها تنمو في عندي بعض النباتات البسيطة مثل الزهور الصغيرة. وبعض النباتات الداخلية في البيت أحب أعتني فيها واسقيها لما تحتاج. واستمتع بمشاهدتها تكبر. لكن في نفس الوقت ما عندي حديقة كبيرة او مهتم بزراعة الكثير من النباتات في الخارج